<noise> De teo amin'ny taloha, tsy mitovy zany ny fomba fiana- fomba fampianaragnan'ny <hesitation> mpampianatra sy ny zaza satria zegny talôha zegny hoe siahina ny zaza, popohana sy ny tariny fô amizô zegny ambela malalaka, mila miresaka amin'ny ray amandreniny ary resahi- ray amandreny am'zay miresaka amin'ny ankizy hoe ataovy karaha zao ny <hesitation> fomba anabeazan'ny zanako satria ndraindray zanaka matahotra ny mpampianatra nefa tsy sahiny <hesitation> izy magnontany zavatra tsy fantany, tsy hainy zany hoe zegny ray amandreniny mila miresaka akaiky amin'ny zanany mba afahagna hoe zanako ty ôlo môra, tsy de <hesitation> tahitahirina karahan'iregny fa mila atao cal-calme mikoragna aminazy.